Fóot bi ak loxo moom daf dee mun a nekka, dangaa dem nga jël paan nga root, am na ñu dee fóotee ñaari paan, ñetti paan loolu nga def fii ndox def fee ndox nga di ka def ndox bi fii, waaye si ndox bi nga jël ndox first paan, <noise> nga jël yére yi nga def ko foofu noonu <noise> nga bës ko ba xam ne ndo- mun na yére yi naan nañ ndox nga lem nga teg, ba yére yëpp tooy nga teg, <noise> nga jël ndox boobu noonu nga tuur ko. <noise> Nga so beneen nga dem si beneen paan bi nga def omo nga yëngal ko ba mu xub, nga jël yére yi nga sotti ko foofu noonu <noise> nga fóot foofu noonu ba mu set nga génne ko si boobu defaat ko si beneen, <noise> boobu tam nga defaat ko foofu yére yi nga yëlab ko foofu nga yelandiwaat ko foofu nga yelandiwaat ko foofu noonu nga foto foto ko mu wàññi saabu bi si first sumba bi <noise> nga génne ko foofu nga def ko si two sumba bi si two sumb bi foofu nga ko dee yelandee foofu ndox bi daf dee set, soo ko yelandee rek ndox bi du am omo, nga yelandi ko foofu nga weer ko. Waaye soo koo fóot dangaa am omo, danga am saabu, eau de javel, nga jaxase ko nga fóot weeri mu set. First sumba, segond sumba, four sumba bi foofu nga dee yelandee <noise> foofu first sumba bi danga day xaay, xaay dangaa xooj yére bi ba mu tooy, xam ne yére bi naan na ndox, nga lem ko, nga woñ ko ba ndox bi wàcci nga teg ba yére day muut nga tuur ndox boobu noonu def si beneen ndox nga def ko omo yëngal ko ba mu xub, nga dugal nga def saabu nga fóot su paree nga def ko si beneen <noise> nga wàññi omo bi nga def ko si beneen bi nga yelandi, nga weer. <noise>